लड़कोटे की शारीरिक गतिविधि मुझ बढ़ावा देना आज के समय मुझ बढ़ावा देना कई की टेक्नोलॉजी के स युगो मुझ लड़कोटे अधिक समय फोनोड़े बिताओ जैस करण तिन की शारीरिक गतिविधि कम लगी होए इत से सो बीमार पडड़े जल्दी।